<hesitation> له دلالات كثيرة، منها الحب يرمز للعاطفة، الطاقة يعطيه شعور بالقوة الخطر يستخدم في التحذيرات الثقافة في بعض الثقافات يعتبر رمز للحظ، الطبيعة موجود في زهور مثل الورود.